Ohatra izao a <hesitation> kazà izay miboaka ala a. <hesitation> Zakain'olo izy io fa <hesitation> mangalaka calcium agnaty izany anefa tsy izany mihitsy izy fa a <hesitation> mahatsara ny vatana miky izy io.